<hesitation> Tegna miala tsigny amy fahatarana fa zah ndraiky hagnefa tsika tsika tsika harivariva ande karaoke zah magnefa lany jiaby mbô fial- fialan-tsiny ataoko aminareo.